Sako kapelaan satung koki man satorona toe ma papakean undam de dokter mendo muange um tungkara kapa dukut manado kiso noa gewet tan ketaroan palako tu wasa nako akat ma bersih tantu wotu kisu enange u tuntara tungara wo dukut manado nitu nitu perawok daripada ma pake u undam undam ne dokter nai nu nyaku pernah mo sedang sudu lineek ato kina leekan na moali mo ma sdu sinaput mo karia tungkara tinawutu dua nenando man aimo leoso nitu se nadat wiai sa kina pela mantoyo sanei ka kukur mane kebe tungkara ti wo dukut manado nitu urapet rumae.